איך האב בערך דרייסיג, אפשר אפילו פערציג, לייט באלבס און מיין הויז. און כ'דארף עס נישט צופיל ארום טוישן ווייל איך האב על אי די לייט באלבס. כ'בין זייער צופרידן מיט דעם.